Ewa, io koafa kelikely zany bazary nao, ataonao somary be be ranony raha io, bakeo tsy ataonao hoe be ranony be zany ai, de mety koa ah hitanao tsaramaso, tsaramaso io zio io zao koa andrahonao raha iny de ma mandiny jusqu'a ela ra zaka io raha io zay vao lany, sady matsiro koa ai, zah tia tsaramaso be zah koa fa atao saosisaosy aharo zaka reny, manjary tsara mintsy ai.